Pääle paari päivä kaardi uurmist, saa ma tuultsamalt vanamehelt kõnnõ, kiä mullõ kaardi andsõ. Tä ütles, et väega kahtladsõq ja ohtliguq tegeläseq otsvaq taadsamma kaarti takah. Ma piät pagõma. Ma piät salaja kaardi sissu uurma ja esiq varandusõ üles löüdmä.